हमरा बजारमा पाइन्या जुत्ता विभिन्न प्रकारका हुनान्, जसो कि खेलकुद खेलुृन्ज्या अथवा व्यायाम गरुन्ज्या अथवा लामा दुरीमा हिटु्टाकी लेखा प्रयोग गद्या खालका जुत्ता, तिनलाई हमले स्पोट जुत्ता भुण्णु । तसोइ कार्यालाय झान्ज्या अथवा कत्ते औपचारिक कार्यक्रम भया, व्या भया, अथवा कत्तेखाइ विषेश समारोह भया, तै बेला हमले अफिस लौन्या जुत्ता लौनु । तैपाछा महिलानले लौन्यक स्यान्डल खालका, तनलाइ पुरुषलै लौनान्, तो खास चाही घरमुणी इथउथ हिट्टन्ज्या अथवा छोटो दुरीकि लेखा प्रयोग गरिनान् । तसोइ हिउनका मैना भयो, ठन्डी बढी हुन्छ, तैवेला ठन्डीबठे बच्चाकी लेखा बुट प्रयोग गद्दान् है । तसोइ हिल जुत्ता पछाडीमुख उच्चाउच्चा भया जुत्ता, तिनलै पार्टी भयावटी कत्ते समाजमा व्या भ्याबटि प्रयोग गरिन्छ । र यिन जुत्ता खास्सै सवैत प्रयोग गर्या त नाई थिनु, तर खास गरिवटि अफिसमा लौन्या जुत्ता चाही आफु अफिसियल मान्सु भया कारणले प्रयोग गर्या छु ।